Dan neh rigit, amik monak rigit. Dan neh bukui, amik monak bukui. Dan neh malat, amik monak malat. Dan neh borat, amik monak borat. Kurek peh jah duah rigit amik sukat monak.

Ireh barak, ireh kelunan tong um ineuk, bengosak semua bengosak amik ponan, sajak narak ireh sebelum amik tai melakau juk.

Ngaran kenyuai kenyuai yah nanouk yan neh melang, yan neh ilep. Ineh ngaran kenyuai kenyuai kutun tanak.

Yeng pe kirak dan ulouk pelangui. Sukon, ulouk mojam pelangui. Ineh teuk ne.

Eh tai pitah urip pitah rigit pitah sen tan neh sukat makan rodu anag neh kelunan nag tinen tamen nah ineh Jah ayuk oleuk tai pitah urip tong daleh juk daleh Jah

yeng pun. tateg langit tong inak amik, yan neh itouk. Petuseh terk. siget langit.

Le'terk ireh pekaweng, le'terk ireh pekusik, eh..pepatai, yeng eh pepatai pong lah, ireh kelonyat pekaleng ayuk napun

<noise> Al ineh yeng akeuk mojam. Ineuk...yeng akeuk mojam AI ineh. <noise> Ineuk kek AI ineh. Al ineuk ineh, dalem kirak kik...ineuk ineh.

keh neh piak tog ireh bi show show tong tv, eh ineh eh koluk tan kik tong tv

Owk..dan neh ramei, akouk koluk..du'kuk neh..pinekbyah ayuk kik koluk dalem neh..sagak, menyape',ineh koluk kik..

Kolong eh sukat kenolong, eh sukat tuyan amik konak kuyat, konak modog, konak uteng, konak meow, konak asouk. Ineh yah sukat kolong amik.

Amik mipe kelunan yah yeng sukat, <noise> amik pepin, amik pebarak, <noise> amik popeng, amik pani, dekuk amik jiak mipe, pani, pebarak dekuk amik tai mauk, tai ma- mipe yah tong adui tong keroja nah.

Yah nouk kik ayuk kik suk rah, akouk motik kayouk ngan rah, mauk ireh tai menyayat, tai memitik, tai ngejalak peh..

Lakau solai yah bagik amik Ponan, tai yot be'ek. Tai lak daleh juk, ayuk amik pitah urip, pitah penguman amik.

Kerita sajak oleuk mojam neh mojam oleuk pekalai avik neh muto sajak oleuk pekalai min pekalai petonak oleuk ngan ireh bakeh ngan ireh kelunan oluek padik oleuk

Yan neh konak towk tai tanak ineh, eh narak kik..ireh padui, memitik kerk, inouk..ireh menimerk kerk, avik ireh..manouk bui tong..

Pogah yeng ayuk ineh yeng amik mojam manuek yeh amik pake amik yeng kalek mojam manouk ayuk seritak ayuk piak ineh.

Semua akuek koluk tong ineuk-inuek nah semua akuek koluk dak pun ireh tonak

Yan neh..konak towk..tangoh abek ineh, balak ineh, jiak ineh..manouk ulouk pun wat neh..abin..berk mosak..

Pinek ukun ukun, pengojaubamik..yah mojam sagak, eh mojam menyapik, avik peh eh mojam pesinui, ireh ukun, ireh pengojau amik tong umerk amik..

Reng keik pun pon, reng keik pun ayuk barang lobuk, dalem duman itouk, dalem blelek itouk.

Nanouk kik...akouk rasa, yeng pun inouk yah sukat nouk kik dan langit jau itouk..paling dak ,akouk keroja ka, inouk eh..,padui mipe ireh tamen, tinen, kelunan kik, keh...

Keh, yeng eh jin pengoluk. Dan pun ireh min, dan pun ireh tonak, dan pun ireh tobai ; akouk tai tue. Keh.

Pun kejian neh, amik sukat molek amik sukat ale'ek penguman amik ayuk inouk yah nonah ireh ngan amik. Ineh jah pengejian nanouk ireh lobuk monak amik.

Ireh danak ineh, sajak mojam ireh danak- ireh anak ayuk pon. Tapik ireh mukun iteuk, ireh mojam pukuk tenonak amik danak yah mojam ayuk pon iteuk.

Dan pun avah jah langit ayuk kok petonak ngan adui pengau, konak adui ineh dan neh ayuk kik koluk de'kuk neh pekurip, de'kuk neh ayuk kik murip. pukuk ayuk kik pun ayuk kik makan ayuk kik nat anag.

Konak..yeng sajak neh mojam petuboh rigit, abuh peh ireh manouk eh..yeng pu'kuk ayuk ulouk pasek rigit, ayuk masek inak rigit yah jian..yah juk ninak ulouk..

Pinek nan nan suket yah koluk keninik bagik amik. Pun yah suket ireh kutun, pun suket ireh kelunan, pun suket ireh baliek, pun suket masem nan nan suket.

Pegoluk kik dalem barang lobuk pon sukat ayuk kek pani konak konak keh bi kalau ukuk kik tong lamin ngejin semua sukat nanuek ireh daven sukat ayuk kek

Amik sep kola, mengase..mukuk pogen, atau peh..menat ireh tong awa..

Koluk nat piak, koluk sat seritak kelunan pepatai, ineh tuwerk koluk tan amik, seritak seritak

tebarek ulouk ngan bakeh ngan kelunan ulouk, amai lalek tusah, amai lalek bosau, amai lalek modai, kelunan ulouk kalau eh tai somah somah, padik ulouk

yeng pun tosog kik ta..i lak banget, lak mah mah, yeng pun akouk melakau ke kitey

Jiak sineh, pinek ireh kelunan sineh, ireh ngelakau, ireh menat tong wayang ineh, avik ireh..pun dageng..

Amik popeng, amik popeng..amik pani, keh amik mitu, keh amik, barak..

Ireh jiak uteg, sajak mojam ireh tatan ireh sendirik. tebare ulouk ngan ireh. Keh. Dey ireh mojam ireh sedirik-

Adui yah dageng juk nanouk amik.........be'r, nyak, kupi, gulak, semua yah barak penguman..

Pun kelunan mukun, kelunan yah menat, kelunan yah sebayang. Yah ineh senyuk amik nyebayang, senyuk amik menat eh. Pun peh kelunan eh mojam mulak, konak ireh menapok, konak ireh bungan.

Dan kek, dan tot gen kek sajak mukuk tong lamin. Dan saput sajak mukuk tong lamin, beluak langit pogen. Masa kik musit dak, abu akouk tai main ngan ireh anag.

Koluk beroteg ineh. Ineh yah penguman, ineh yah kinan yah jiak, ineh yah anah amik, ineh yah kinan.

Tong joh pengayuk bank online, akouk yeng mojam um barak lah..pu'kuk akouk yeng peronah ,yeng kalek manouk..

main konak main bon konak main takraw ineh yah koluk kik ineh jian bagi'k akeuk

Arep kik awu itouk yan neh eh..akouk sukat pitah adui yah jian, ayuk kikbsukat pepurip ireh tinen tamen kik..

Tariik kik alek pon, yeng akouk mojam langit..kure'rk eh..penolek da inen, keh..

Ayuk ireh manouk tuvu, manouk polah, manouk urouk, manouk uveik, ineh ayuk ireh miper amik.

Ireh mosah sen, sajak mosah sen ayuk rigit sajak be tuak lah yah ayuk amik ayuk barang sajak ayuk rigit amik dan amik alek barang kelunan.

Dan neh teik amik teik eh dan neh tagak mauk tagak eh pun peh atei neh manouk Jah dak manouk eh teik manouk eh pane manouk eh teik manouk eh pane

pun bengosak kik itouk, pun sagak, pun motit sapik, tinen kik itouk sedirik, tinen kik itouk sagak

yan neh ireh mukun, ireh ukun topun amik ,ngan ireh amik mutouk amak ineh ayuk amik mojam eh punca neh ayuk neh tuai manouk amik

Menyuk ireh mageh, menyuk ireh mesigah, menyuk ireh muat, tatah rah sup- ayuk ireh jiak- ayuk ireh kejian tatah rah tong sekulah.

Pinek tosok labuk eh pongah nanouk kik, konak tei menimek, konak manouk adui yah sukat nanouk. Avik manouk penguman.

Kuk neh eh barak eh marung ineh ayuk neh- langit ineh jiak, tada neh eh yeng pun terk. Yeng pun seloviu, yeng pun tagak.

Tuvu yah sukat murip tong daleh amik ; parai, abek, ketinun. Nan-nan tangoh.

Jiak sekulah ayuk amik ineh, pun ireh monal penguman, pun bi ireh monak berk tusu, abin rigit..

Tai lak berk, tai la banget, tai ngejalak, tai memukert, tai pitah betolu, ineh tosoh ineh seritak tai lak berk, tai lak banget..

Konak menat aap tong daleh rah ineh keh aap tong daleh amik. Putik, padeng.

Pun tebare kik ngan neh ; ineh bakeh kok, ineh ume', ineh lamin, bareng komah eh tai. Pun eh sineh. Konak ume' pun, konak bakeh kok pun eh sineh.

Berajan tong sekulah koluk kik yan neh, konak towk berajan..jian ngan kelunan, abin neh, hormat kelunan yah pengawu konak towk ireh.

posot ayuk menyalau piken, mukuk petiken, mukuk lak jah ayuk nevalau piken ulouk

Buak menawai lamin, amai menawai lamin dey sat rongah, dey sat piak, dey sat ayuk, dey sat ukuk, ineh tebarek ngan bakeh

Suket ireh lakeik tai ngelane tai menat tai mapun ireh rodu menat ireh rodu ineh yah koluk kelinek kik

Akouk barak ngan ireh bakeh kik, tolong miper akouk manouk adui. Tong langit bulan kek tenonu, konak tog ulang taun ineh bi peh.

kitang ayuk kalung, kitang ayuk um ayuk pejian, ayuk maneuk ayuk la'ke kerk. ayuk daon kerk. ineh kitang.

Akouk pekosag penguman ayuk porog. Mosong porog, mobah sebarang mabui, kaan inouk keh, nobah kik.

Koluk kik, amik pebakeh jiak, yeng kesat, yeng panouk, avik yeng pagem..yeng pepatai

Amak yah lalek kebosau amik, atah urip tinen amik sau, topun amik sau ; dam nyamog.

<sniffs> Yeng amik moley manouk dageng tong daleh. Dekuk amik kelunan tong dilem, tong juk. Yeng amik sukat- yeng moley manouk.

Tosok kelunan yah ngesat, yah menyaru, yah manuek sagun, yah manuek piak pebareng piak sat ineh yeng koluek kik ineh yeng akuek koluk.

Ukuk kik, sajak kik koluk mukuk sedirik. yeng koluk pojah ngan ireh bakeh kik, pukuk neh petiken inen neh koluk kik jin kik anag.

Le'terk ireh anag tong inak amik, kle'terk kelanyat, pongah ineh..kle'terk sagak..kle'terk menyapik..ineh le'terk anag amik..

Jiak langit touk, yeng pun terk. Eh dai ineh jak, abu eh terk dak bik dap. Atau peh dan amik mulik kitei sagam.

Amik kolong kuyat kolong modok kolong kelawet kolong dek kolong miow ineh kolong amik tong lamin tong umek amik ineh kolong dek

Tai peh ireh anag sik, yeng peh ireh sukat mongen pon pu'kuk ireh larui anag, dey ireh manouk merap'map. Tai peh ireh mukun lalek, mukun pong, yeng peh ineh jian..dey ireh manouk merap'map..dey ireh manouk pabareng..

Yeng pun, yeng kalek pe amik mojam tosok ireh lobuk yah pongah nanouk amik ineh. Amik sumak manouk letek amik sedirik

Pengejian neh, dan neh jian, semuah bengosak ulouk jadi jian. Ineh pengejian neh.

Yah mongau amik dan amik bi laset, dan amik merisak..dan amik sat, yeng tinen yeng tamen, topun..kelunan, padik amik..ineh mongau amik..ngan amik.

Akouk menyuk ireh maseg dan pun yah tomoh transfer, tomoh maseg tong pon. yah molek, ulouk sedirik kek maseg numon neh tong pon ulouk.

Amik minak jimat penguman amik. Konak tok be, konak kupi, gula, usen beseng. Ayuk amik minak rigit. Masa ne bi, amik alek.